اعتقد اني اقدر امشي عشره كيلو متر بدون توقف لاني مشيتها وايد قبل واحب الرياضه يعني رياضات المشي والجري وكتير نا امارسها لاكن الانسان العادي اعتقد انه يمشي من اتنين الي اربعه كيلو متر وبعدها بيحس بالارهاق والتعب وغالبا يعني انا اتعب من اول اتين كيلو متر